so yhadu nannji yam mi wurtoto nder ley am, mi yahaa lume mi sauyo shede am e shede leydi ndi mi yahhata.